الغرض من الخلاط <hesitation> تخلط بيها <hesitation> مثلاً العصاير تستخدم برضو في <hesitation> خلط <hesitation> الخضروات ممكن تعمل شوربة ممكن تعمل بيها حاجات كتيرة يعني عندها استخدامات كتيرة يعني في الحياة عموماً وفي المطبخ عموماً وممكن تخلط بيها غير العصاير والحاجات دي قلنا برضو الخضروات والأكل والكده يعني بتساعد في الحياه عموماً